Ny lafaoro karazagna raha mande courant koa izy io, de atsetaka le prise de ampidir- misy plateau zay izy de alaignao le raha nde andrahoagnao, le mofo nde hotsaboinao ataonao ambony plateau keo de ampidirinao akao de afaka afodinao izy de afaka f- quelques minuty itsoahagnao avy akao igny de fa masaka izy a, sady misy reglaziny koa izy igny, atao mamay, atao môramôra.